ere'en nigan kinto' kinkoj niwutz'yaq re xinyoran rib'ixiik che chirij nigan kinkoj uuq kinkoj pa't el k'ax eni chon e wujaw xinkitujuj taj kinkoj nipa't kinkoj niwuq kinkoj nisintan che chirij e nab'eey taq wich al kikb'aj chel wujaw che patan kakoj uuq che kapatan kakoj pa'at chike la mi- al kib'eek qatiempo kipaq'ab' rijal katkawant chek kalaq'an kechache wujaw otz kikoj liix otz kikoj kivestido ela' kakoj chirij xa rimal la' wujaw nichon xikikoj pantalon chuwij xikikoj vestido chuwij xikikoj nifalda chuwij y k'aman chuwan chanemri' kinlaq' wuuq kinlaq' nipa't kinkoj nisintan kik'amant chek kinkojon xaq jun rato kinkojon kik'amant chuwan kink'ob' jun q'iij k'in pa't k'in wuuq che chirij e wujaw nichon kewa' xinkik'amsaj xinkik'amsaj che rich'ab'xiik tujaal xu' pi tujaal kajrich'ab'ej nichon wujaw k'aman chuwan jarpla't la' kin kinch'aw pi tujaal kinb'ajtne' chiwan nem nem rijal kinch'awej nem taj xaq chewa' kinch'awek. kin kinb'aj pi nitziij tujaal xa' xa' kinkawnek pe e kinkawan taj kintz'ib'aj ela' k'ax kinkawnwek nera' jarpa' taq nitziij chom taj kinb'aj pe e kintz'ib'aj kinkawantaj kintijin che nitujuxiik wii' e kintujuj taq ak'alaab' lo que kinkawnek kinb'an kik'in per rajawxiik nan kinwil wuuj k'amanaqt chuwan kinb'an ake kinb'aj li ak'alaab' wuraal al cien k'o lo jun sesenta jun setenta por ciento per xu' la' kinkawnek kinch'awak kinkawant más xa b'a' x xin rajawxiik el nichon wajaaw xinkitujujt más xinkitujuj taj kik'aman chuwan kin kinkoj wutz'yaq tujaal sino el re xeyor iib' ara' ka k'aman chuwan xinkojon che chiriij por que cha'neem kinb'aj chek waal xaqara' tikojo' uuq tikojo' ipa't kikib'aj lera' kikb'aj jun kitziij aj tujaal taj per rajawxiik chech chiren ch chiran kitzaq qacultura kitzaq qatradición juntir kib'ek chaqiij chiriij xa' rimal ra'aj qakojt rik'ox chi riij wat qakoj rik'o'x chi riij kajkawan la' kajkawanek qaya' qak'o'x chirij ela' kajkawantaj ra'aj che rib'anik renejel ere'en kinkoj niwuuq kinkoj nipa't k'ax kinkojon e kinkoj nivestido kinkoj liliix kinkoj nifalda k'axtaj porque kela' xintujxek tyoox chiwan che nito'ik.